ميشان طبخ الدّجاج لازم ينجاب من يوم ليوم <noise> حتّى يتبيّت حتّى يكون طري، وأنا بجيبو بحطّو بالفريزر وتاني يوم بنزْلو وبلّش بهّروا وملِّحو وهيرو للطّبخ. وبعد ما انبهروا وملحو <noise> وبهيرو للطّبخ بحطّو بالفِرِن. بحطّو بالفرن على درجة حرارة شي ميّة وتمانين حتّى يستوي ويحْمَر. وبعد ما بيستوي وبيحمر كمان حتّى يكون <hesitation> طيّب ونقبله كلّياتنا بالأكل، كمان بكون مهيرة بطاطا مسلوقة وبحطّا على وش الجّاج. وبعد مابحطّا على وش الجّاح بحطلّا رشّة زيت حلو، رشّة ملح، ورشّة حامُض، ورشّة توم. وهيدي بخلّيُن تقريباً بالفرن شي ربع ساعة مُجرّد ما احمر وش البطاطا كلياتها والجّاج بيكون تحمّر كلّياته من تحت هان بتكون الطّبخة صارت جاهزة للأكل <noise> ونضيفه ولزيزة.